ദേചേമ്ബേര് ദേ ഏദ്ദേ ഛലി ബുരേ സ്തര്ത് ആപ്പുന്। ഓ വേന്ജി മസ്തി ഏന്കി ഇസ്ത ദേചേമ്ബേര് ബന്നേഗ। വേന്ജി ബേജേര് ലപ്പുന് ഇദി വര്സ മുഗ്ഗേരേ। ബത്തന് ദത്ത ഓനേജേ തേന്ഗോല് ഉപ്പുനു ലസ്ത്। തേന്ഗോലു ഇദി വര്സ ദദ മല്ദന ദദ। മല്ദിജന ഐഥ പുര ഏന്നുന്ദു കുല്ലുവേ। ഭക്ക ഇന്ഛനേ ന വേന്ജി വര്സ ലപ്പുന്। ദത്ത ഓവേല ഏന്നുന്ദു കുല്ലുവേ ഭക്ക। ദേചേമ്ബേര് ഏന്ദു ബന്നേഗ മസ്തി ഏദ്ദേ ആപ്പുന്। ദൈക് പന്ദ ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ് ദ വേന്ജി ഫേസ്തിവല്। ഉന്ദു ഭക്ക നേവ് യേഅര് സ്തര്ത് മല്പരേല। രേഅദ്യ് ആപ്പുന് വേരു ഓഫ്ഫിചേ ഇദു രജേല। കേല ഉപ്പുന് സേകേല ജന ദേതന് വേരു। ഓഫ്ഫിചേ ഇദു കേല്സല വന്തേ ലിഘ്ത് ഉപ്പുന്। ദു ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ് ദ ചേലേബ്രതിഓന് ല മത്ത। ഗൌജി ഉപ്പുന്ദു സിതിദു കേല ജന കേക്സ്। ലകന പേഇരു തേനരേ ഏദ്ദേ ആപ്പുന് ദു പ്ലുമ്। ചകേ പുര ഇദ്ദു ജസ്തി ഫമോഉസ് ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ്। ഇദു ഭക്ക നേവ് യേഅര് ഗു ഏന്ഛല പര്ത്യ്വ്। ഉപ്പുന്ദു ഐഥ വേന്ജി ഏക്സ്ചിതേമേന്ത് ഉപ്പുന്ദു।